No al e pa etiché duvré le bestie e gl'animal për gli zoo e për ël divertiment përché le bestie a söfru e përché pensu che le bestie a sentu le emusiun cum le persun-e e alura al e propi pa giüst e pa etich